कि ऐसा रहे कि हम आ हमारे काजे काई मिठाई खाना रहे। पन चाह आ-अपने को जो वारु लागे ना अपनो वो भी खा जेते। तेरेहमे अपनो ओते बीमार हो जाइ से। तेरे मगर ए डॉक्टर हैंड डायटीशियन डायटियन की साले दवा बनायरिया चाह। अगर आपण युसीन घाल देजे। तो आपनको जो शक्कर का काम नहीं परसे। ना अपनी मिठाई बनत से। एदेरचे नही रया। आपण पास चाह आपण काजे गुल भी घाल सके। ताकि शक्कर का ई शरीर का जो नुकसान दे नहीं। गुल रोज कोई का हानिकारक नहीं रोने चाइज स्वस्थ केले बारू रहे।